﻿ <hesitation> mayi wos yitu iyaye wopm gya dawomp lokaci wadugəni yan daŋ tu ta du wa kyani məri ta nyom gwasəŋ gomtsə wos ɗan gi ehh lərəŋ zhali ta nyomi ta gaki gommən a lyaŋshi lokaces kinə məri ghəndi to kyani kana puk gwan gi yanshi ca wakdughəni kawai lərəŋ zheles ya ɓani kyani ɗaŋ ka nga kə tlya za:ri toh ngil wa: dughən ya fi toh tə kadki tə shin ghai ɗa giɓi ya shinshi ghai ta wa ngil tə wa: ngil kya wum ngilli ba gi: nə myakkəni həŋ tə tayi tə tlyaghəni wasəŋ ghən cighan wasəŋ ba atayi nə iri gopən yawonən nəŋ ya du wa ɗaŋ a ɓani kakab toh ta nyom wayi guɗi ta nyom wayi tə mumtsə ta du wa tə mumtsə ta nyom wa tə mumtsə yan ca mani yan ca mani guɗi kuma a lokaci buŋli tətaya nyom a buŋli ya nyomi a buŋli tə jera shi wasəŋyi kakab toh mumtsə ca jighən cigha tam tam tam ci ɓashi la:b kən mumtsə a la:b kən wasəŋ yan ta shin wa fuŋ murghə wa fuŋ a dləri ci za:rsə mbətləm gon a dlərni yatl gon ta goshi a gəbzə toh ta kab wai tə shini fuŋ ya shini fuŋ toh <hesitation> fuŋ yuŋyi catad toh tə dlyi du: ɗi a pendi tə ga ɗa fuŋyes toh moryo kə shini toh du: gi ɗaŋ a yali nə gwa ta nyom ki za:rsə mbətləmi tə ta ki ta:s wa ɗughən ya ɓani tə tli təsəŋ cob shiwasəŋyi baya won ɗaŋ ya cob shi wasən yi baya won ɗaŋ ta tlya duk tari ﻿Toh mən varaŋsə ta tsənni tə gya benɗe wasəŋ tə gya mardu wasəŋ ta tsən tə yali catad toh ta ca:ki du: ta ca: tləɓərtə gwan ghəni <hesitation> məri gwan ghəni ndotsaŋsə gya gon ɗaŋ citə bende wassəŋ tə vərshi gwasəŋ a lyaŋshi toh ta tlya ɗu: tə tlya ɗu: ya polshi tə gham dlari dlar dlar tə wa dlar tə wa dlar ya ngalai ya ga dama tə gəm mumtsəi aehh tə gəm mumtsəi tə tar mumtsəi ya tar mumtsəi ya ngalaŋ kə wum mataŋ kawai pua pua tə kad guɗi tap shi: vin kab guɗi ya shi tə yatl ken ɓədləmi toh nda ci vod mhataŋ a dlyiwasəŋ kaman ɗaŋ kutuŋ dlyi ma ataya wumshi həŋ toh daka ɗan ləb ya tlaima ta fi ghəshi kamamɗaŋ kutuŋ ɗaŋ kutuŋ ta həŋ taman haɗa gam wasəŋyi kaman tushi ciya ɗu: tlyaghən amma ɗuyi ɗan ca tlyayi fa nə konte ɗaŋ ai na: ɓintləkusaŋ shalaŋ a na: bəndəi ma bəndəi yatl wubsə ko nandam don tə taya tu:r ɗu: monda toh ya kar gi: ɓintli toh ta wultu sutu ya fi murghə ɗughən wa:s wos ta wultu sutu yafi a manən kyambwaɗi toh sutu <noise> tə ngub ɗu: tlyaghəni tə tlya ɗu: tə tlya ɗu: tə tlya ɗu: tə gəm gulli haba gul na: tləɓərtəi tə ɗu gul to guɗi ci wa dlar tə gya piktəri wasəŋ pəktəri ci wa dlar ci wa dlar ci wa dlar ci wa dlar guɗi ta jerashi wasəŋyi mərə guɗi ta jera shi wasəŋyi tsəni kab <noise> toh ya wa dlari tə wa dlar yafi ta tə gəm na: damulai ɗan iri vuḏi gin ɗan tətaya fi <hesitation> tə fi layi tsən ﻿Ca wa dlar tu toh ci kir ci bwa namboŋ namboŋ ci wa dlar ghai njer njer njer njer njer njer gi: ya poltə gos toh səŋ bwaginɗi gi: ya poltə səŋ bwa gin tə man wa dlar məra guɗi taman haɗa ma:m gyak gyak ma:m a man fi tə ka:b turəŋ citə guru taman dzhokghəi vus gna gəd ya dlər ɓaskə ma dzhakghəi vus nə gəshi ma fughən ghəshes ɗan tətaya fitə sai coŋvon a yisəŋ a yir wopm bawai tu ba gon a fumi niŋ mya kwanən ba a fuməŋ ko vonen ɗaŋ mə kon vonen tən ma ba mə ngerni kawai dun mini dotsə gna uhn ma nad bendi ma nad bendi jini gi daŋ tə tlərmi sər məta tlə tə benti ai məta tlə tə benti ɗan ta sular miɗi ka:r ghənda məta ced gya wondo malti gya luk malti gya tagya malti ghənda tə ta tlərmi ɗi kabkə dən <laughs> tarihi ghə ghəryo ɗaŋ mə yisəŋ a na da: ɗaŋ mə yisəŋ ghən yan mya kwan mə fughən ko kya ced gon wo fughə tu ghəryo ɗaŋ mə kwan mə fughən yan yi daidai ɓastə mə mə kwann cik domin ba ghərwon ɗaŋ a fiŋ domin dlar ghə na: tləɓərtə taya wa har ta wa kya məshi ya ghəm la:d wasəŋ lad zhyoɗi kya wumi ya ɗu gul haba kai har yi ɗu konkon ghai tə ɗu gul tə ɗu gul tə ɗu gul tə ɗu gul kawai she a wum kawai na: damula a man ngur guɗi taman wa dlar sai ca di:m kawai ɗan na:saraŋ njer njer njer <hesitation> abinnan takci na dwami ɗan atayi. ﻿Toh ya ghab vudkən yi wultu waraŋ, waraŋ waraŋ, waraŋ, madamayo-o-o waraŋ, waraŋ waraŋ, waraŋ, madamayo-o-o waraŋ, waraŋ haba kai ya gəm guli sai a wum drum bit sai a wum dlar kawai ci ɗutə kawai ci wa dlar tə wa dlar tə wa dlar mya fughən mya wultu mə kwangəni ghərwon mə fughə dwun kam kafi mamaken sosai uhn ghərwon ɗaŋ məyel nada: ɗan tə fi a yiran kam sai tə ma:n nə kə mumtsə, mumtsə gos ɗaŋ atayi a ləpm ghə tan tan toh ləbyo ɗaŋ ta tlwa gya lagari har ta ngab mel tə gya tlyed gna toh ɗani wultu tə tar mumtsəi dzaŋyi toh dzaŋyi guɗi fa ta tu:r ɗu tə tu:r ɗu toh dzaŋgi ta mumtsɚ ta tai yo dzaŋgi daŋ mumtsə ta tai to ka yel gya Baba gom ta ga namtsəiɗi ta dzak gya mataŋ ɗi tɚ cai a mbuk ɓes to ya ndai ɗi daŋ tə gəm ngil mumtsə masəngəi to tə kad guɗi tə shi gibdən kab tə yetl ken bətləmi ya ngalai to ka wum paw-paw paw pa paw paw paw paw ngili ɗa ɗuni ai ngil gə guɗes.

﻿Eah a yisə́ŋyi tu lalai koyan nə ghəshigon mə nger vonen monda <laughs> ka a wultu kai age wa a tuli kai fi retireoh <laughs> to shiya s dan mə nger ghə mən gna djwan ah gaskiya ma yeli a yer wopm ma yeli a yir wopm ma yeli mya tli a ləb wak ɗughən kuma eah ya gəm ngil wak ɗughəni kya tlə matlakghən kə ci gna mita gna djwan ɗan ba kə kə man a wak ɗughəni həŋ toh wo naghəmən tə gna ghərwon gna djwan ya gəm ngil wakɗughəni tari kawai uhn kya man wum ngili ɗaŋ ca man wusuŋ nə ghən sughən ra: na: jaŋshi ta mbwaɗi mumtsə ta dlərni, gud gud ɗu taman ɗu wa har du:b a yukghəi ɗuni tsəni tsərwa kə damru la:ŋ wopi la:ŋ har a ngab cogn amma ca wa ɗaŋ gud gud a shishi ka kəm kə ja karəŋ mumtsə a dlərghən kəbtə a man kəbtəshi amma ta kəm ta ja:ŋ ta tsal wa tə tsal wa tə tsal wa ya wumshi wasəŋyi to mənvar wo wultu tə lər dzha ɗi ya lər dzhak tlyaghən ɗi to wo wulshi tu ga:n ɓutsui yatl gəmən ɓutsui yatlo ma yisəŋ konu dzha a ɗuti ya gəm ɓutsui du: a man nyaŋ na shallaŋ ɗaŋ atayi na shalnyes ﻿Ta: ma gami tətaya nyi a tas ai ba kə bature tayi ɗa huŋ nə nyighən ghə tas tətaya nyi <hesitation> kya tlya tən namboŋ ga:m wo mbighə ya tlyai ɗaŋ vwa yukghəi ya sushi a ɓutsu toh ɗan ghən kə yisəŋyi tu lalai na: jaŋshi ta tayo na: jaŋshi ta tai a lokaces ngil ghən ya ghəmtə ta ngab wa tsalghən daka ɓintli har sutu ɓintlə ina jin ya ngab tsən gill dzaŋ gill ta fara wa tlaghəni ka fara wa ɗughəni kya fara wa dughəni sutu fi kasuwa kab ka kir ka tli ɗi dən to kya ngab wa tsa:lghən har ləb kadkən don ta tur na: mayi to ka tlya duk namayi kə tsal wa har kə ga ləb ya tlai namayi ma ka tlya kə gaji sai kya səŋ cobki wa lokaci gin dzha tayi ɗa ba atayi ɗan gopənɗaŋ mya fi dondə dzhanəŋ don bingi bingi tayi ɗa sosai ya cobshiwasəŋyi myasu mə wulghətu jan ləb ya tlai ya ngab wa ɗughən ɓintlə murwai fi wai ghəndi la:ŋ fi la:ŋ ghəndi toh wallahi har dzaŋ tsən ca wa ɗughəni mən wa ɗaŋ tətaya fi wa kafin guɗi tə fod wa ina jin har mbudkən mbətləm ca wa fokəni ba ta fod ɓan huŋ ghənda kafin tə ghab nyonghən ɗi tə mumtsə tə nda lə:rghənɗi dən